ⴰⴷⴷⵓⴱⴻⵔⵉⵜⵙⴻⵓⵍⴰⵔⵉ ⵡⴰ ⴰⴷⴷⵓⴼ ⵀⴰⵙⴰⵙⴻⵉⴷⵓ ⵡⴰ ⵏⵉⵔ. ⴰⵀⵉⴷⴷⵉⵢⴰⴰⵙⴰ ⵍⵓⴽⴽⴰⵔ. ⵍⴰⵏ ⵜⴰⵀⵔⵉⵜⴰⵍ ⴰⵏⴳⵓⴷⵏⵉⵍ ⴰⴷⴷⵓⴱⴻⵔⵉⵜⴰⵍ ⵏⴳⴰ. ⵀⵉⵢⴰ ⵀⵍⴰⵏⵉ ⵏⴳⴰ. ⴰⵍⵡⴰⴽoⵏⴷⵔⴰⵙ ⵇⴰⵍⴰⴽ. ⴰⵍⴽⴰⵔ ⵜⴰⵡⴰⵢⵓⴼⴰⵏ ⵙⴻⵏⵜⵉⵇⴰ ⴷⵉⵏ ⴻⵍⴽⵉⵜⴰⴱ ⵎⴻⵔⴰ. ⵎⴻⵔⴻ ⵊoⵔⵏⴰⵏ ⵎⴻⵔⴰ. ⵎⴻⵔⴻ ⵊⴰⵍⵍⴰ. ⴷⵉⵏ ⴷⵀⴰⵏ ⵜⴰⵀⵉⴼⴰⵏ.